Kua mïmbareta arakae guive oikoreta kua ɨvɨ peva, se mbaetɨ aikua, jaeñama se aikua dinosaurio rupi, ëreï oïme yepe jeta jetete, baetï aikuata jae jeretarupi